Mila <hesitation> telopolo ka hatramin'ny enimpolo minitra isanandro eo ny alika <hesitation> hanaovany <hesitation> fanatanjahantena. Fa <hesitation> afaka manao misimisy kokoa ny alika tanora raha <hesitation> miohatra amin'ny alika kely <hesitation> sy ny alika efa antitra. Mila ovaovaina fotsiny ny lalao ampanaovina azy. Afaka atao zavatra tsotra koa anefa, toy ny fitondrana azy mandehandeha. Ohatra hoe, <hesitation> iray ora aorian'ny nisakafoanany, na koa atao sangy <hesitation> miendrika lalao ao an-tokantrano. Ny hazakazaka madinika dia manampy azy ihany koa hanala ny tavy tafahoatra an. Ary ny fitsangantsanganana mandeha mora sy mivilivily, izay anorokorohany sy itrandrahany ny zavatra eny an-dàlana an, dia tsara ho an'ny fahasalaman'ny sainy